ଆପନା ଜିତ୍ତେ ପ୍ରକାର କେକର ନାମା ବତ୍ଯା କୋ ଥା ବତ୍ଯାନତୁ। <hesitation> ପ୍ରାସ୍ଣାରେ ଜୋ କେକ ଥାଯେ, ଵିଵେନ୍ନା ପ୍ରକାର କେକର ନାମା ଵିଶରେ ବତ୍ଯା କୁଛ ଜାଈଚ। ଦେଖିଯା ଉଗଲେ କେକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଯେ, ଚକଲେଟ, ସ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଵେନିଲା। ଯହୀ ସଵୁ କେକ ଗୁଡୀ କୋ ଵିଶରେ ବତ୍ଯା କୁଛ କୁଛ ଜାଈଚ। <hesitation> କେକ ତୋ ଖାଦ୍ଯୋ ପୁଝଵୀ ଅଟେ, ଏବଂଗ ଯହାଁ ଖାଈଵାରେ ବହୁତ ମିଠା। <hesitation> କେକରୋ ଵିଵେନ୍ନା ପ୍ରକାର ଥାଯେ।